Lahady zen̈y karàha natôkan̈a ho any lafamy, natôkan̈a ho an-jan̈ahary, amin̈'iny zen̈y tian̈a anaovan̈a raha tsara, ifandraisan̈a amy lafamy ndraiky fifandraisan̈a amy zan̈ahary zen̈y lahady de ami- amin̈'iny an̈ao amin̈'iny an̈ao karàha tsisy te an̈ano raha hafa feky.